Buena, soa este, nayúu ja nu tantayo, jijí, senaaga este no satíuu, nu tu jií ntiñe nutu este, nu vota init te ku, nutu te soni ma ku, ja este tantanío soa chi aveces, n taunii naun ioo te jikini pleitu mejor ja, ja, sadyo ku ja nteé volayo, te ku ja tantayo jií nututé, pos tuo chir ioo hora cualnaun ni ioo te kalaníii, i’ i’ ni chi (ii inio), chi ii inii te soni tu televo ja, ja, este natu salo te vañ jiyo nava ku.